Ireto avy ny toetra mahasa- mahasamihafa ny saka sy ny alika. Ny saka an, rehefa manao maloto dia mahalala madio izy. Maka ny toerana tsara izay tokony <hesitation> ipetrahana. Dia mimenomenona lava sy saka rehefa mangataka sakafo izy. Dia ny saka mandrangondrangotra. Ny alika kosa etsy andanin'izay an, dia tsy dia malala madio loatra izy fa izay tiany atao no atao rehefa tsy vo- voabaiko izy amin'ny toerana tokony ipetrahany. Dia ny alika indray an, tsy mivovoha, tsy miteniteny matetika raha tsy efa misy zavatra mahakarikary azy. Ny alika koa an tsy masiaka mandrangondrangotra raha tsy efa misy zavatra tena tsy zakany.